باش نتعرف على الشخص مزيان اول سؤال غنطرحو عليه هو على العقيدة ديالو و باش كيأمن؟ ثاني سؤال غنسولو على المستوى الدراسي ديالو